“Marina ilay teninao momba ilay sarimihetsika, tsara be ilay izy sady nampitaintaina be. Toa hitako hoe mbola hisy tohiny hono izy iny! Sao mba anananao ilay tohiny fa tena liana be aho? Tiako ho fantatra manko hoe velona sa tena maty tokoa ilay mpilalao fototra ao anatiny iny?"